रसोई घर मा बर्तन का कुछ अलग अलग प्रकार छन जनकी कढ़ाई जैकू उपयोग सब्जी बणोंन का वास्ता होन्दु पैन येकु इस्तेमाल सूप सौस अंडा आमलेट बणोंन का वास्ता होन्दु कुकर ये मा भाप द्वारा जल्दी खाना बनाये जांदु